ہاں کجھ تے پنچھی ہور واجاں سون کے اونا دی نقل کرن دی قابلیت رکھدے ہاں۔ ایہہ بولی خاص طور تے کجھ پنچھی وچ ودھیرے ملدی ہے۔ جیویں کہ طوطا <hesitation> مکاؤ طوطا اتے امازون طوطا۔ ایہہ پنچھی کِوَل ہور پنچیاں دیاں آوازاں ہی نہیں سُن دے۔ واتاورن وچ سُنیاں جان والیاں ہور آوازاں، جیویں کہ مشیناں، کاراں، کُتے بھونکن والیاں آوازاں، انسانی بول چال نوں نقل کر سکدے ہاں۔ ایہہ قابلیت دماغ دے حصے <hesitation> کے ہی ہو سکدی ہاں۔ ایہہ نال نر پنچھی ول مادہ پنچھیاں نوں اکھرشِت کرن دی ورتوں جاندی ہے۔ جِنی ودھیا اتے وکھ وکھ نقل ہوندی ہے، اوہنا ول مادہ اکھرشِت ہو جاندیاں نیں۔ دووجا کرن علاقے دی رکھیا کرن دا ہے۔ نقل کر کے ہور پنچیاں نوں ایہہ سنکیت ملدا ہے کہ علاقہ پہلا ہی قابض ہے۔ تیجا کرن، سکھن اس کر کے ہے۔